Goro, kurna, be kolakolaaje. Audi on je be ittata ha ngesa ko ha ledde, himbe do nyama dum ha hunduko mabbe ngam seyo. Goro kam himbe do soda wara sendina himbe wakkati tegal be inde. Ndotti en on buri yidugo goro ha ngam be yakka be nana beldum.